<hesitation> أني أفضل إني نخدم <hesitation> خمس <hesitation> أيامات في الأسبوع وثلاثة ساعات شغل أو خمسة عشر ساعة في يوم واحد، حنختار إنا نخدم خمسة أيامات في الأسبوع على يوم واحد علاش؟ لأنه <hesitation> كي بيكون أريح ليا وشغلي بيكون حتى أحسن من إنه مضغوط خمسة عشر ساعة في يوم واحد.